Ahoa gny fomba ahafahantsika mampifandanja gny asantsika noho ny fiainantsika manoka amy zao tontolo mivoatsy malaky be amin'ny ankehitriny izao?